Ia, kolontsain̈in-drô Rosia àby io ndreky zen̈y, ny haiko irô zen̈y ten̈a malaza amy fahaizan̈a resaka filôzôfy ndreky resaka tantara zen̈y. Ze zen̈y ten̈a ny hain-drô. Mahay resaka lamoziky koa zen̈y irô ten̈a ny araiky malaza. Man̈eran-tany iny zen̈y mpanôratra bòka amin-drô Rosia àby io aviô zen̈y irô mahay mitsinjaka koa zen̈y.